innheimta veggjalda í Vaðlaheiðargöngum hófst í dag og þegar hafa verið seldar ferðir í göngin fyrir um þrjátíu milljónir króna eigandi rútufyrirtækis segir gjald fyrir stóra bíla verði að lækka tómur vagn sem féll af flutningalest virðist hafa valdið slysinu á Stórabeltisbrúnni í Danmörku í morgun þar sem sex létust og sextán

á leið til Kaupmannahafnar fylgi Miðflokksins minnkar um sex

framsóknarflokkurinn bætir við sig fylgi og um fjörutíu og fimm prósent styðja ríkisstjórnina fleiri hafa ekki látist í umferðarslysum á einu ári undanfarinn áratug en á nýliðnu ári þegar átján manns létust sérfræðingur segir galið að hámarkshraði á ákveðnum köflum sé níutíu kílómetrar á klukkustund þú verður hluti af

og þetta er betra fyrir dýrin segir kona sem undanfarin ár

hefur farið víða um heim til að passa gæludýr meðal annars á Ísafirði

gott kvöld í dag hófst innheimta veggjalda í Vaðlaheiðargöngum framkvæmdir hafa staðið yfir frá árinu tvö þúsund og tólf og kostað um sautján milljarða

tæplega eitt þúsund og sjö hundruð áskriftir

og búið að selja ferðir fyrir rúmar þrjátíu milljónir króna framkvæmdastjóri

segir að fyrirtækið muni ekki nota göngin miðað við þau kjör sem bjóðist það hefur verið hægt að aka ókeypis um Vaðlaheiðargöng síðan tuttugasta og fyrsta desember og þennan tíma hafa ríflega tvö þúsund bílar farið um göngin á dag innheimta veggjalda er að öllu leyti rafræn myndavélar í göngunum taka myndir af

sem síðan eru skráð sjálfvirkt í innheimtukerfið stakt gjald fyrir fólksbíl er fimmtán hundruð krónur en ef bíllinn er ekki skráður geta þúsund krónur lagst þar ofan á skráðum notendum bjóðast afsláttarkjör og lægst getur gjald fyrir fólksbíl orðið sjö hundruð krónur þjónusta á Víkurskarði á ekki að breytast í vetur og nú þegar byrjað er að rukka í göngin fjölgar eflaust aftur þeim sem velja skarðið þú varst að koma úr göngunum hvernig líst þér á mér líst mjög vel

nota göngin meira frekar en að fara Víkurskarð já ég sé það ert þú héðan einhversstaðar úr nágrenninu ég er ættaður frá Húsavík en bý á Akranesi þannig að þú kannski verður ekki daglegur notandi nei bara þegar maður kíkir heim til foreldra

skarðið ég sé ekkert slæmt við þetta mér

bara góð samgöngubót ertu búinn að skrá bílinn þinn og númerið þitt já ég gerði það í morgun

langstærsti notandi Vaðlaheiðarganga ef fyrirtækið velur að nota göngin lægsta gjald fyrir stóra bíla er fimm þúsund tvö hundruð og tuttugu krónur og það

segja þeir of mikið þeir vilji nota göngin en þá þurfi gjaldið að lækka ja sko stærstu dagar hjá okkur við værum að borga um sjö hundruð þúsund krónur á dag í göngin já þarna sáum við viðbrögð fólks

gjald fyrir stóra bíla er

allt gert á síðustu stundu

hefur verið frestað fram á vor

dönsk samgönguyfirvöld rannsaka nú hvað olli mannskæðu

þar sem sex létust og sextán særðust um borð í

talið er að tómur flutningavagn sem féll af annarri lest hafi valdið slysinu slysið varð um klukkan hálf átta í morgun með meira en hundrað og þrjátíu manns um borð var

nýfarin frá Óðinsvéum á leið til Kaupmannahafnar komin skammt á veg út á brúna yfir sex létust og sextán eru særðir eftir slysið sem varð þegar sem stóð á einum vagni

og mögulega valdið þessu mannskæða slysi afar slæmt veður hefur gengið yfir Skandinavíu í dag brúnni var lokað vegna veðurs í nótt en var opnuð snemma í morgun eftir slysið var bílaumferð hleypt á brúna en lögregla

þurfti hins vegar ítrekað að loka fyrir umferð og minna ökumenn á að sleppa því að hægja á sér og taka myndir af slysstað fjörutíu ökumenn voru sektaðir fyrir það í dag fylgi Miðflokksins tekur dýfu og hefur dregist saman um helming milli mánaða samkvæmt könnun Gallups

bætir hins vegar við sig fylgi könnun Gallups var gerð þriðja desember til fyrsta janúar Sjálfstæðisflokkurinn er áfram stærsti flokkurinn með tæplega tuttugu og þriggja prósenta fylgi og Samfylkingin næststærst með rúmlega átján vinstri græn eru með tæplega

tólf prósenta fylgi og Framsóknarflokkurinn rúmlega ellefu prósent fylgi Framsóknar eykst því um nær fjögur prósentustig á milli mánaða Píratar mælast með tæplega ellefu prósenta fylgi og Viðreisn með tíu komma fimm prósent fylgi Miðflokksins minnkar um helming á milli mánaða eða um rúmlega sex prósentustig tæplega sex prósent myndu því kjósa flokkinn ef gengið yrði til kosninga í dag fylgi Flokks fólksins mælist rúmlega fimm prósent fylgi sósíalistaflokks Íslands eykst um rúmlega tvö prósentustig og nú segjast þrjú prósent myndu kjósa flokkinn um tólf prósent myndu skila auðu eða ekki kjósa ef gengið yrði til kosninga í dag níu prósent taka ekki afstöðu eða neita að gefa hana upp fylgi við ríkisstjórnina minnkar

um eitt prósentustig milli mánaða fjörutíu og fimm prósent þeirra sem taka afstöðu segjast styðja hana aldrei hafa fleiri erlendir ferðamenn látist í umferðinni á einu ári en

langflest banaslys urðu á Suðurlandi og í nágrenni höfuðborgarsvæðisins hörmulegt banaslys varð við

milli jóla og nýárs þegar jeppi sem í voru sjö erlendir ferðamenn fór fram af einbreiðri brú með þeim afleiðingum að þrír létust þar á meðal ellefu mánaða gamalt barn í tilkynningu frá lögreglunni kemur fram að rætt hafi bræðurnir tveir og börnin tvö sem komust lífs af úr slysinu séu á batavegi krufning á líkum þeirra sem létust hafi farið fram í dag en rannsókn málsins muni taka nokkurn tíma við slysið við fjölgaði þeim sem létust í umferðinni hér á landi árið tvö þúsund og átján úr fimmtán í átján í einu vetfangi aðeins einu sinni á síðustu tíu árum hafa jafnmargir dáið í umferðarslysum á einu ári en það var árið tvö þúsund og sextán þetta er auðvitað alltof mikið en þegar

auðvitað

mikil áhrif á alla tölfræði Gunnar Geir bendir á að stór hluti látinna sé erlendir ferðamenn sex af þessum átján og það er það mesta sem verið

voru útlendingar athygli vekur að langstærstur hluti þessara banaslysa varð á Suðurlandi og í nágrenni höfuðborgarsvæðisins af átján látnum létust fjórtán á því svæði þar er umferðin mest þar eru ferðamennirnir að aka hvað mest við erum að sjá aukningu í slysum vegna

aukinni umferð að þegar þú missir bílinn til vinstri þá aukast líkurnar og við vitum að framanákeyrslur eru hættulegasti Gunnar Geir segir nauðsynlegt að stjórnvöld grípi til aðgerða til að fækka alvarlegum slysum mikilvægast sé að aðskilja akstursstefnur og lækka hámarkshraða á ákveðnum stöðum til dæmis við einbreiðar brýr og krappar beygjur það eru staðir

í rauninni alveg galið að hafa níutíu kílómetra hámarkshraða við Íslendingar vitum kannski að við myndum aldrei keyra á níutíu við þessar aðstæður en erlendir ferðamenn sem vita ekki betur formaður Hjartaheilla lýsir miklum áhyggjum af fyrirkomulagi við móttöku hjartasjúklinga hann telur það skref aftur á bak þeir þurfi fyrst að fara á bráðamóttökuna í Fossvogi áður en þeir komast í sérhæfða þjónustu

Hringbraut réttur mánuður er liðinn frá því að

á Hringbraut var hætt öllum er nú beint á bráðamóttökuna í Fossvogi mánuður náttúrlega er stuttur tími en engu að síður þá höfum við áhyggjur af þessu fyrirkomulagi þetta er gert jú að sögn vegna manneklu hjúkrunarfræðinga vantar en við höfum áhyggjur því það geta komið upp bráðatilvik sem þarfnast skjótra

aðgerða og ef að fólk er staðsett í Fossvoginum og þarf að fara niður á Hringbraut þá kallar það á flutning og í flutningi getur ýmislegt gerst og það eru mestu áhyggjur sem við höfum í dag allur stofninn er á Hringbrautinni varðandi

og verður það áfram en náttúrlega bráðamóttakan er í Fossvoginum þangað komi allir óháð því hvað hrjáir þá sveinn segist ekki hafa tölur um

ástandið en desember sé alla jafna erfiðasti mánuður hjartasjúklinga vegna mikillar kjötneyslu og fleira hann telur núverandi fyrirkomulag skref aftur á bak já já það er ekki spurning en á móti þá er þetta bara staðreynd kerfið er svona að reyna að bregðast við stöðu sem komin er upp sem þau geta ekki gert við en en einhvern veginn finnst manni samt að menn verði að

allt hvað þeir geta til þess að hafa þetta sem best við eigum alveg frábært heilbrigðisfólk

vantar til starfa þá eru menn að reyna að stoppa í götin einhvern veginn en þetta er ekki gott sveinn segir hjartasjúklinga vissulega í forgangi á bráðamóttökunni ef það liggur strax fyrir að þeir séu slíkir hann segir að í alvarlegum tilfellum geti flutningur frá Fossvogi á Hringbraut haft afleiðingar það getur bara skipt sköpum það er ekki spurning það getur gert það og vonandi kemur slíkt tilvik ekki upp

næstunni og aldrei vonandi ekki næstum fimmtíu flóttamenn hafa verið fastir á tveimur bátum á Miðjarðarhafi meirihluti þeirra síðan fyrir jól ekkert Evrópuríki hefur enn viljað leyfa bátunum að koma að landi þetta er björgunarskipið Sea Watch þrjú í eigu

hjálparsamtaka tveimur dögum fyrir jól var þrjátíu og tveimur flóttamönnum bjargað um borð í skipið á Miðjarðarhafi þetta var tekið upp á nýársnótt ellefu dögum eftir að flóttafólkið kom um borð sautján öðrum var bjargað um

borð í annað skip samtakanna

eru í sömu biðstöðu á hafi úti Evrópuríki við Miðjarðarhaf hafa ekki leyft þeim að leggja að bryggju og koma fólkinu í örugga höfn

flóttamannahjálp Sameinuðu þjóðanna hefur hvatt Evrópuríki til að leyfa þessum skipum að koma að landi meira en tvö þúsund og tvö hundruð manns fórust á síðasta ári við að reyna að komast yfir Miðjarðarhafið telur hægt að breyta

algeru banni við því að samkynhneigðir karlar gefi blóð svipað

Norðurlöndum atriði í áramótaskaupinu þar sem sjúklingur deyr á

því blóðgjafar sem kallaðir voru til voru allir samkynhneigðir karlar vakti umræður um bann sem lengi hefur gilt um blóðgjafir þeirra í fyrsta lagi þá er þessi hópur það eru auknar líkur á því að hann geti verið með sýkingar eins og h i v og lifrarbólgu c innan um í þessum hópi eru einstaklingar sem góðu kynlífi og eru þess vegna ekki í hættu

lifa frjálslegu kynlífi og eru þess vegna í meiri hættu með að geta valdið svona smiti finnst þér þetta vera mismunun ef við getum nokkurn veginn tryggt það að blóðið úr þessum einstaklingum sé öruggt að þá má segja að það sé mismunun ef að öllum er meinað frá því að gefa blóð önnur Norðurlönd áskilja tólf mánaða

samkynhneigðra karla áður en blóð er gefið nema Danmörk þar sem mörkin eru fjórir mánuðir ekki má gefa blóð ef til dæmis fólk er með ákveðna sjúkdóma sprautar sig í æð án fyrirmæla læknis stundar vændi og kaupir vændi fyrst og fremst er náttúrulega

verið að tryggja það að þeir sem að þurfa blóð að þeir fái öruggt blóð og við erum ekki að tala um það að einhver eigi rétt á því að gefa blóð en rétturinn

er þeirra sem þurfa blóð að fá gott blóð ráðgjafanefnd um fagleg málefni blóðbankaþjónustu sem heilbrigðisráðherra skipaði í október fer meðal annars yfir þessar ég held að miðað við það hvað aðrar þjóðir í Evrópu hafa gert að þá getum við farið

nokkurra mánaða

engan sakaði þegar eldur kom upp í fjölbýlishúsi í

á tíunda tímanum í gærkvöldi allt tiltækt lið slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu var kallað út og íbúðir í húsinu

samkvæmt upplýsingum frá slökkviliðinu virðist eldurinn hafa komið upp á svölum á fyrstu hæð hússins og þaðan náð að læsa sig í klæðninguna sem leiddi upp

íbúar fengu aðhlynningu frá Rauða krossinum meðan á slökkvistarfi stóð greiðlega gekk að slökkva eldinn en brjóta þurfti mikið af klæðningunni upp til þess að komast að honum slökkvistarfi var lokið á tólfta tímanum og fengu íbúar þá að snúa aftur í íbúðir

sínar lögregla tók við vettvangi í gær og rannsakar eldsupptök

sjáum við smá eld hérna undan klæðningu en er svo að hlaupa mjög hratt upp húsið inni í klæðningunni en við náðum að vera mjög snöggir að koma vatni í þetta en svo höfum við þurft að brjóta helling til þess að vera vissir um að komast í veg fyrir eldinn við náðum að setja upp körfubíl og koma mönnum upp á svalir til þess að stoppa þetta

þetta færi ekki upp úr öllu það gekk mjög vel

þetta sé ekki mikið tjón á íbúðunum

vatnsskemmdir en svo er mikið tjón á klæðningunni utan á húsinu Daníel Bjarnason tónlistarmaður og hljómsveitarstjóri hlaut Íslensku bjartsýnisverðlaunin tvö þúsund og átján á Kjarvalsstöðum í dag verðlaunin eru menningarverðlaun sem eru

afhent árlega

hefur stundað nám við hina ýmsu tónlistarskóla bæði hér á landi og í Þýskalandi hann hefur unnið með fjölmörgum hljómsveitum meðal annars fílharmóníusveitum Los Angeles New York og b b c auk Sinfóníuhljómsveitar Íslands dýrin venjast þér og átta sig á því að þú ert sá sem gefur þeim að borða og ferð með þau í göngutúr segir kona sem hefur undanfarin ár ferðast heimshorna á milli til að passa gæludýr hún segir að fyrirkomulagið henti vel bæði dýrum og mönnum eru á Ísafirði til að passa nokkur gæludýr og dvelja á heimili þeirra meðan eigandinn er í burtu

skráðu sig á vefsíðu þar sem eigendur gæludýra og þeir sem vilja sinna dýrunum geta fundið hvert annað virðast vera að aukast þetta er ekki bara fyrir fólkið heldur einnig dýrin sem þurfa ekki að fara út af heimilinu í pössun

þá að veðri desembermánuður var hlýr um allt land og það verða fyrstu dagar nýs árs einnig líklegt er að hiti verði víða á bilinu fimm til tíu stig fram á helgina en hitanum fylgir jafnframt töluverður blástur það rignir sunnan og á morgun en á Norður og Austurlandi verður tíðin öllu þurrari Theodór Freyr

veðurfræðingur fer yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum og í Kastljósi kvöldsins verður rætt við blaðakonuna Önnu Marsibil

hennar í fjölmiðlafræði þar sem hún ræddi við fanga

fangelsisins í Kaliforníu þar komst hún í samband við sjötíu dauðadæmda fanga og lýsir í kvöld reynslu sinni auk þess sem við fáum að heyra brot úr samtali hennar við fanga

þá skulum við sjá hvað Haukur Harðarson verður með í íþróttum Arnar Freyr Arnarsson fékk högg í síðasta deildarleiknum í Svíþjóð og fór ekki með íslenska karlalandsliðinu í

á æfingamót til Noregs h m er þó ekki í hættu tveir af bestu sögunnar mættust í fyrsta skipti á tennisvellinum í gær í riðlakeppni bikarsins í Ástralíu og tottenham er enn í

á Englandi eftir þægilegan sigur á Aroni Einari Gunnarssyni og félögum í

innheimta veggjalda í Vaðlaheiðargöngum hófst í dag og þegar hafa verið seldar ferðir í göngin fyrir um þrjátíu milljónir króna eigandi rútufyrirtækis segir gjald fyrir stóra bíla verði að lækka tómur vagn sem féll

virðist hafa valdið slysinu á

í Danmörku í morgun þar sem sex létust og sextán særðust um borð í

á leið til Kaupmannahafnar fylgi Miðflokksins minnkar um sex

samkvæmt þjóðarpúlsi Gallups

við sig fylgi og um fjörutíu og fimm prósent styðja ríkisstjórnina fleiri hafa ekki látist í umferðarslysum á einu ári undanfarinn áratug en á nýliðnu ári þegar átján manns létust sérfræðingur segir það galið að hámarkshraði á ákveðnum köflum sé níutíu kílómetrar á klukkustund þú verður hluti af samfélaginu og þetta er betra fyrir dýrin segir kona sem undanfarin ár hefur farið víða um heim til

að passa gæludýr meðal annars á Ísafirði

þetta gott í billi komið að íþróttum veðri og Kastljósi næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld og vefurinn rúv punktur is er alltaf uppfærður takk fyrir samfylgdina og hafið það gott